Raha ôtran'ny anahy manko a tsy dia manisa loatra aho hoe impiry na impiry aho mijery ny mailakako agnatin'ny andro raika fa raha ôtranahy dia revô te hijery anazy aho dia mijery. Izany hoe matetitetika aho zany mijery anazy.